कुत्र्या आनी माजरा मदी खूप कॉमन डिफरन्स असत जेतुटले थोडे मेन असत ते मुण्जे की कुत्रे भोकतात आनी माजरा आरडतात। कुर्तांची साइज माजराकूं वडली अस्तां। माजरा कुत्रांग भीतात। माजराची ल्हेव आनी कुत्राची ल्हेव सुधा खूप वेगळी अस्तां। माजरा कुत्री एका मेकाक दुश्मन समजता। कुत्रांग हरव्या चिकन बी चालता पण माजरांग फक्त नुस्त्याक जायां।